केन्दि हन् ब थै जुन्ग कुतोक थै ने, न्जिदर् फोर ब जये। केन्दु बुहुत् रुकुम्नि न, ननदुरोनि नोन् थरे केन्दि। सिगौन्त, त्क्सोक्लेत्, नोर्मल्ल्य् म बनि त्क्सोक्लेत् प्रेब निलुसे, मन-मन बन्सिन्, थैये, बुहुत् रुकुम्नि थैये। दन चरमेल् थैये, सोउर् चन्द्य् न, अम्प्रए त्क्सोक्लेत् जबै, वनिल्ल जबै, अम्प्रए है जेल्ल्य् बेअन्स् मन, मिन्त् थैये। अम्प्रए म ब छेविन्ग् गुम्, छेविन्ग् गुम् हकु जये जिदे, जुन्ग नोर्मल्ल्य् जये न, दन छेविन्ग् गुम्। अम्प्रए लोल्लिपोप्, उतोपोर प्रेब ओत् म जन्गुन लोल्लिपोप्। अम्प्रए दर्क् त्क्सोक्लेत्, माम् त्से ओदिश ब थे, म ब दर्क् त्क्सोक्लेत् लो सहि हिन्ज फोर। प्रए गुम्म्य् बेअर्स् जबै, ननदुरोनि नोन् थरे बेले-बेले। भन्सिन् मन् त्क्सोक्ल जने जये त्क्सोक्लेत् कुने, दर्क् त्क्सोक्लेत् होइ बन्सिन् म जन्गुन दन मन् त्क्सोक्ल। अर प्स प्सो पेके र वोपु इउ मन् बिजि, गुखि गुदि, सोउर् चन्द्य् हिनै, जये जिबुत् म जन्गर, जम।